<hesitation> ci gyishiya mun ya ɗaa va mun Iya ʒhewali khin davai, ko ga muna Iya <hesitation> ɗin gha ɓandi Vinahin bu niya di muʒai <hesitation> mun sai mun ɗaa gali mun ɗa van ghi ndaka Iya vinahin ɗin ni da ghan duniyai, saboda khin yan ʒhaliyai alin ghi ghu bayan hi sai ghi tsikhi vinanu, vinasin ba ghi ndaka taa vinahi khin cani, khin can ba ghi ndaka Sina yam ghi ndaka U’mau, din ghi ghu bayan Vinahin bu ya ʒhau ba ghi ndaka ʒhau, din ghi ghu tsigayan yani buya ɗan can ba ghi ndaka ɗan, ghan we, ghani dai ghi ndaka khiyau mun ghi ndaka khiya muni Iya vananu, vinahin ni kowini ni di ghau duniyai ghi ti muna Iya vina dabai, <hesitation> hi tiran subana din ghi ghu bayanga hi tirau, hi tiran sabana din ghi ghu bayanga hi tiran Subana ghau we’e ghi ndaka tsiga khin dabayu, amma ghi ndaka tsiga khin Vyan Sina ghani ta Vi nahin bu a Iya can ba ghi ndaka U’mau, yar ʒhaliyi be’e mun gali muna Iya Vina kowayo hi ma nan wutu.